gleðilegt ár og verið velkomin í fyrsta

ársins tvö þúsund og nítján í þættinum í dag sjáum við fyrsta barn ársins sem fæddist á Akranesi við kynnum okkur loftslagsmál á gamlárskvöld og heyrum í ótrúlega fólki sem skellti sér út að hlaupa í rokinu að morgni og nú verða sagðar

það er alltaf spennandi að heyra hvar fyrsta barn ársins fæðist og í ár

var aðeins lengri bið eftir því en stundum áður klukkan var þrjár mínútur yfir sex í morgun þegar lítil stelpa fæddist á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi hún var rúmar fjórtán merkur og fimmtíu og einn sentimetri foreldrar hennar heita Hjördís Indriðadóttir og Hannes Björnsson og eiga heima í Reykjavík fæðingin gekk vel og við bjóðum hana velkomna í heiminn þú varst ekkert að reyna að halda í þér fram yfir áramótin það var ekki planið við erum öll þrjú núna í janúar

þið getið bara slegið í eina sameiginlega afmælisveislu algjörlega sko í fyrra var lítill vindur á gamlárskvöld og þess vegna fundu margir fyrir óþægindum út af menguninni frá flugeldunum í ár mældist miklu minna svifryk á höfuðborgarsvæðinu en í fyrra og sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun segir að þó það hafi verið lítill vindur hafi hann samt náð að hreinsa loftið stuttu eftir miðnætti var loftið skilgreint sem mjög slæmt á fjórum stöðum á höfuðborgarsvæðinu í Dalsmára í Kópavogi þar sem öll

voru slegin um síðustu áramót á Hvaleyrarholti í Hafnarfirði og við Egilshöll og Grensásveg í Reykjavík loftið er líka oft slæmt við mælistöðina í Húsdýragarðinum í Laugardal og í Melahverfi í Hvalfjarðarsveit ef þið hafið áhuga á að kynna ykkur loftgæði er hægt að fara á vef Umhverfisstofnunar

punktur is og skoða stöðuna það var skrautlegur hópur sem skellti sér í gamlárshlaup á síðasta degi ársins en þar

voru meðal annars mættar ofurhetjur fangar og jólasveinar það er algengt að fólk mæti í hlaupið í grímubúningum og einn hlauparinn sagði að það snerist líka um að njóta en ekki þjóta gamlárshlaup ÍR er árlegt og þetta er í fertugasta og þriðja sinn sem það fer fram í ár var metfjöldi skráður til leiks eða tæplega nítján hundruð manns en um þrettán hundruð af þeim náðu að klára hlaupið fannst líklegt að fólk hefði hætt við að mæta þegar það hefði vaknað í myrkrinu um morguninn og heyrt í vindinum

nei ég held að það séu einhverjir sem sjá eftir því að hafa ekki lagt af stað einhverjir sem vöknuðu í myrkrinu og heyrðu í vindinum og hættu við en þeir eru bara að missa af rosa skemmtun ég það er hellingur af fólki

að hlaupa á gamlársdag

bara svo mikil uppskera fyrst voru þetta náttúrulega bara hlaupararnir sem mættu vitleysingarnir

skemmtun gleðjast saman og fagna g d r n og